Ekintu ekindiijuka ekyabiireho ndi omwana, ekitarinyeeba ekina obwo obunaabiire naagira nk'amagezi <hesitation> ndijuka tukaba bukaba buri omu kasheeshe, turenda kuza aha Kanisa kushaba, mbwenu baka ba- ba- bamazire abaziire bangye bakabamazire kungurira orugoyi rusya, kikaba kiri ekiteeteeyi kya white kirungi munonga, munonga, munonga, mbwenu nkaba nyesiimire kukijwara nkaza kushaba nkantakuroota mpikire aha Kanisa banywani bangye bakandeeba, mbwenu ekyabiireho tutakagiire aha Kanisa <hesitation> maama wangye akagira ehi yantuma tutakagiire aha kanisa ku yantumire Weena n'omweryo mwingi naagyenda ndiiruka. Nkagyenda ndiruka ku naahikire omu muhanda naayeteera ahansi haza oijukye ekiteeteeya kikaba kirye ekya white ku naayetiira ahansi ekiteeteeyi kyona kyaguba, nkagira n'ebironda, ekiteeteeyi kyangye kya mutare ku naamazire kweteera ahansi kikaguba kyacweka and ekintu ki naakozire, nkagyenda niiruka naaza aha miizi ku naahikireyo, hati naagasiiga hari ahaagiireho ebyondo deero kyagubira kimwe ekiteeteeyi kyangye kya mutare, kyansaasa ku naahikire omu ka, baagira ngu okushoma tindazeyo bansiga omu ka nyenka. Mbwenu ninkiijuka ekye ekintu tikiraanshemiize konka ninkiijuka kuruga obu kyabaho ndi omwana.